المكان الذي لم اعزره سابقا هو اليابان. اود زيارة طوكيو لاستكشاف الثقافة اليابانية المتنوعة، والتمتع بالطعام اللذيذ ورؤية المعالم التاريخية مسل المعابد والحدائق، كما انني مهتم بتجربة الحياة اليومية هناك من الاسواق الى المهرجانات التقليدية.